شوف باش تضرب فوتو زين مليح مليح ياسر، شوف أول حاجه لازمك السمش تعود مقابله ذاك اللي حيتصور، تعود وراك سما نتا مصور تعود تكون من وراك السمش، تا تخلي السمش وراك وتخلي هو مقابلك من لهيه، مثال وهي من الأحسن تكونوا في زوج في الظل، تكونو في زوج في الظل، والسمش بصح ضاربه هي جهتو ما تعودش في ظهرو ، لازم الكاميرا ما تقابلش الشمس، و مقابلو تجي الفوتو روعه بعد.